E Thailand nabu balyokwangetse, banzire amahere wakutsibu abuli type ye abuli rihere ryosiryosi, erihere eryomusasi, eryekyirima eriririthi riryeyo. Neryu hane erihere righuma, bakarihamba ibarikalanga mwariyima. Bakabya babiririkalhanaga mwa riyima, obo bakatheka komunyu bathekaku akathungurusumu, wukabya wabirikatheka akathunguru sumu, wukabya wabiritheka akathungurusumu, iwathekaku omudalasini owaswire, wukawabiriswawu, ibatheka haghumerere iwasigawoko erisigawoko neryu iwarikalhanga. Erihere eryu naryu bakarirya namakoloni kutsibu baryanzire baryanzire kusibu. Kweba banginahika hanu omwakyihugho kyethu kyahanu kyithwikeremu, thwangabere ithwabiribakopa betu kundi bikere hali ngayisunza kyiro kyiwuma iwaghendayo iwayalya okwabyalya ebyo bisihire kutsibu. Hane ne yabakahulhamu nakandi nibuhere bukabya bunyoho bunyoho obo nabu bakahamba erihere ibahamba obuhere obu erilwa omwangetse yomunyama ibahamba nerindi rihere nye white nirye niryenzeru, bakahambira neryu ibatsumbira hawumerere ibathekamu nepiripiri ibali ibaliraku omutsele kundi nabu niba nibalimi bomutsele kutsibu.